uju ña kuu ña in ve´e ra ña´ra uu-n ku yanka ntu´a sa ntuva ña tyi ña kuantua kuu sa´yo sa kuu ntau´u ini ve´e ka tyi ñaa-m ntíka kuu to ntayu kuu´yo vii só kuu´yo ntayu ra tani kísiaa ni kuu yo ñaku ntayuli ka tisi´a ra ña´ra santuvayo´a vii vii kunte yo a ko´so ni kinto lonto ntayu ka a ko´so uu-n ni ko´yo ntayu kuu taku nùù siañu síaa yo ka nùù ntitu a´ru ko´ña ra a´ru ni kantaka ntayu ka´ra sakotyoyo´a vii vii sakotyoyo´a ra saa kuu´yo yavi kii´yo nte ntaka´yu ini ve´e ka ta tani kisia ni siayo yavi ntakunto ntákayu´e u-n nte kúu ntu ntatu ve´e ka´ra ika kuu nùù kuii´yo nama kuu mii´aku kutiu´n yo sia nte ntakayu ta´ña ra uu-m tani kisia ña ntakayu yo kua´yo ra kueni kueni tatu´n kuu nta´yo ra kuu nùù´yo kueni kueni kuu´yo kueni kuu´yo ra u-m saku kinto va´a ña tyi a´ru na kii´yo ña nte ntakayué ka iva kii yo ku´nu yo ra ntika ve´e ka´ra a´su su´sa kolor ka ta´ni yo só ikinto va´a ña ra ñatyu ntika yo kui´n yo ña-m kuu´yo ntika ve´e ka tava kueni kueni kuu nta´yo a kuu nùù yo a ´ri tava taku nu sinu ntika ve´e ka ra ña´ra kueni kueni kuu´yo nteli ntakayué ha kua´yo tava na kuu vii ntatu kinto´a tyi tani kisia uu-m kuyo nteka kua´yo ra ika ra sa kueni kueni ntu´va ña kuu ntika ve´e ka kua´ña ta´ru u´u u´kuyo nteka ra ikara kò´o va´a kinto ña